<hesitation> Any Inde aloha zany tena ahaiza azy koa resaky Bouddhisme, a- i resaky polythéisme tena ahaiza azy, maro fivavaha olo reo, de reo koa resaky fitiava episy koa zao tena ahaiza andreo koa fitiava sakafoo misy- be episy, de <hesitation> sakafo naturel avao koa tena gn'andreo koa.